Mi yelan mi joda ha dubi nogas, ngam mi latta derkejo ha ragare ngedam am. Mi lattan mido mari sembe, terde am satan masin, mi wadan komi yidi ha wakkati mi yidi ngam dubi am dudai mi lattan derkejo on.